Tao dimy amby sivanjato sy arivo zany e da nahazo fahaleovan-tena baka amin'i Soeda i Norvezy. Taorian'ny fifanarahana am-pilaminana natao izay nampihato ny fanjakana natoan'ny Soedy tao amin'ny firenena io raha io.